quritgich sochni tezroq quritish uchun ishlatiladigan elektr jihoz. Uni yoqqaningizda, quritgich ichidagi motor havo oqimini hosil qiladi va bu havo issiq yoki salqin bo'lib, sochlarga yo'naltiriladi.